A na ge kucha'na porque gunia la xona xa'uan koyala tsjanga theba chujni ko ala thige naua xroa chala rigunatsja g <hesitation> ixila nixin nchi che'na guala porque guyala nixinchi thingena ba thji thjenga yaniala na theguala cho'a thatse ba tha gaa ko chandula thatse ba o thatse ba gunchixi thatse ba gundi thatse ba tha unchee thatse ba ithena na gee ko chana chana guchiga xra cha'na uchiga la porque uyala tsingangi bala atha tsuchii chuba ko tse'e sinela chuba yala chana guchiga ndanga ngia uchiga chana ndanga ngia ge kola chana ko a nda thangi thi k'ua jan pero na chunda nichigala nda baguala tha junenigua tha unexinigo juao o nisu'e ba junee ni choa sindathe ba nundu nixiyua yhende the ba choa tususu guachu ba nda thegua ndaxra xroa achuba thendete ba thia thi nana chana xunda uchiga deporsi ngui chunda uchiga porque xrala yala tharengixa na bintha nthuru naxin ke gueno nthakjiaa nthana nixinchi tsjen nguni thjanee o raa nena ntha thee sinela undaya chajna thene'a oo nthaba ujuaa nista'ia sinau juaa nda the nda thjagu jua ya nexa nge bayandia sindathe gujua nixina nia'an cha'na.